hoo amtaan woan laam gargar doarg anan yedeen ojuu tiyaaf hyo taa naam dibia gargar dorg anann yedeen clah ojuu tintii dorgaa woan naam dibiaa woan ann husikituumuu woan bayya araa jirtuu.amoyuu ujuu tintii taa akaan ansumbuut ufiraa dorgaa.